ⵏⵉⵙⵀⵉⵙⵀ ⴽⴰⵏⴰ ⵀⴻⵡ ⴰⴷⵓⵎ ⵎⴰⵏⴻⴽⴰⵡ ⵀⴻⵡ ⴳⴻⴷⵉ ⵙⵓⴷⵓ ⴰⵣⴰⴼ ⵎⴰⵀⴰⵙⵉⵢⴰⵏ ⵏⴰ. ⴰⵣⴰ ⴷⵓⵏⴰ ⴰⴳⵔoⴼ ⵢⴰ ⵔⴰ ⴰⵣⴰ ⴷⵓⴷⴰ ⵔⴻⴷⴻⴳⵉⵢⴰⵏ. ⵓⵜⵜⴻⵜⵜⴻⵜ ⵏⴰ ⵔⴰⵜⴰⴼⵀⴰ ⴷⵉ ⵢⴰⵡ ⴰⴷⵓⵏⴽⵓⵜ ⵜⵓⴽⵙoⴼ ⴷⵓⴷⴻⵜ ⴱⵉⵏⵉⵏⵉⵜ. ⵀⴻⵡ ⵢⴰⴽ. ⵜⴰⴽⵜⴰ ⵇⴻⴻⵎⴻⵜ ⵙⴰⴰⴷ ⵀⴰⵡⴰ ⴷⴷⴰ ⵔⴻⴷⴻⴳⵉⵢⴰⵏ. oⵏⴷⵉⵍ ⵀⴰⵙⴰ ⴰⵍⴰ ⵎⴰⵀⴰⵙⵉⵢⴰⵏ.